Wana, manure inei naopa, manuwe re'i amemena si pake'e ne una isa si pake'e sasa satam, si tunu tawaen waele, si unayane, saera saer solomo sesiye mane, rampa wesiye mane, ipake'e lauwasi, si pake'e sente, si pake'en ne araputa, si pake'e sasa sa tam. Tawaen no waele mane, mo am an uwe'e huhimau iana aru teriye, lo we'unaisa ipake'e sasa satam, um amemena si an tawaen waele, tawaen waele lau ama tulu hanuwe inam ama miyam, am um an sasa tam an tawaen waele me bole mane, jadi manuwe remesa, si una tawaen waele se, si tunuwe se mane ta'e, si kokoe araputa, sikokoe omusi araputa tae am antura turape ne musi araputa me tai am an men yo, am an asona yae, am an kasibi, am an asae mane ya, manuwe me lau am ela are'i, um te'ina sehu, sa'a wera na e saire tam lo, am an tawaen waele mane mo lau Reisa tam, pake e bumbu mae bumbu lama duniyai canggih yo mae pakee miwon ipake'e roiko, pake'e mo oneima memena sa tam, ipake lauwasi, si pake'e sente, sipake araputa, ta'e si usu husio musi analeuwene manue mere, si husio musi lo'one liu mere taeta mata i an men yo an hi hima minaaru teriye, kali im impisie unae sam an tam ni, loman yam sere saka, seserisa bisa tam mo yam naisa tam, ama ae na, ama ame mae na mbe bena sa si an yem masa tawaen waele maneo, seaenema yane riko tam ehu eru tam mo reisa tam bisae ite opamusri reisa duniyai canggih nle, tae bisa isi ulang alo'o ayak, mesa nase me manu lalapan le'e, manu rica rica le'e, manusae mane, si una rupa rupa, si una mae la sae siu, warna warni leuwe lo'one, manuwe isa mane mo, sii unae re bumbu man manuwe mere, mo si una <hesitation> mae una manone rica rica, tam tae si una mae an manu lalapan tae tam ta si <noise> una a ana, wetehu tei una a ana, i epiu ulamehu i eu epe, epe na naloi an. Yan tam <hesitation> wera sahae? Wimten helu wetihelu, weti weti weti tai la'a me, lame lame usuama, usuama himten helu eu helu. I eu pa embi'e lawa me helu, lawakana hahou an helu, ta pena haire ka tamsa yuna sahae? Tamsa i an tamyen yo Si an se meo lama mane tawaeno aele mane tumata lau uni saire lau na ale hulu walu, hutu itu, hutu siwa, lau na alei utun, barang ne resaere saere tamno, senase epek sampingan tam le mo opamuri reireo, marai ye anase um an epek sampingan he ana la'e le, mo em penyakiti he anae he soom losa ae kalu mo tana unaisa tam si an tawaen waele mane jadi sae maselete sae na so'osi, maseleti maseleti tam. Si eu berlasung mutua si para papara moe si eu mane lo barang lau si nali utun, sinali hutuno'o me hutu itus lau dale utun, barang si an tawaen waele maneo, si salah mane <noise> tangkae, si salah mane, manuwe o si salah mane si salah tae si unane tawae mata, ta'e si una sae, si una tawaen mata tae, ya asona ta si an esimen yo. Hese si an tawae mata yan ne manuwe me ta'e si an kasibi se, si an, si an tandan se se tamse siwara sai me tae si anemenyo jaman nun ne twaen waele tam sa manu ne salah salah tam sa si hihuwe, si hihuwe ta'e mutu mutu roroe Tei si unane tawaen mata mane tei tumata i an ne <hesitation> mo re saire sa tam, pamuri re sa tammau na manu lalapan le'e sa na si maraya anase mani an lalapan tam ta'e maraya na se ma nai an yam manu bumbu rica rica. Bisa sae bumbu maselete he ana meriyo, mo kalu nae am memeena manusia ha tam, manue sa cuma i unae ta wanu atawaen waele mane si epeolama auwaris, tae si hutu hutu une tamati se si hutu hutu bawane, si hutu hutu saere ta si isa ene, las lease lasiwato, si isa ene, hene sahae saero pe tae tam ni ane sim men yo, seane si oetiyasi pari le'en tadi langsung, mo lama tumata te pare tahi tam men yo